چیري روان یاست دخیره؟ دا څنګه د میلې پلان دی چې زه نه یم خبر. یا به پلان نه لري او یا به هم زه نه یم پکښې. که مو چیري پلان تړلی وي، ما هم در سره ونیسي، ځکه زه یو څو ورځي رخصتي لرم او غواړم چې یو خوا ته ولاړ سم چې یو څه مي طبعیت په بله سي. که چیري په پټه ولاړاست نو بیا مي خوا در څخه بدیږي. زه اوس ځم کار لرم، بیا به خبري کو سره.